Ny fomba handrindran'ny vitsiky andiam-bitsiky ndraiky edy zaigny zare i misy le <hesitation> sefosefo de le misy elany regny mibaiko le tsisy elany regny de zareo misy antenne hely amy lohan-jareo de igny ahafahan-jare mifandray o de fagnara fogna minday ny sasany.